प्रत्येक माणूस आपल्या तऱ्हेन आपलं जायत तेह क्लीनिंग प्रॉडक्ट्सचो वापर करतात। मी जेंचो वापर करतय तेह म्हुटल्यार डिसइन्फेक्टंट स्प्रे, बाथरूम क्लीनेर, ब्लीच, फर्निचर पॉलिश, ड्रेन क्लीनेर, लॉंड्री डिटरजेंट, कार्पेट क्लीनेर।